N'me bəngun də məri a dum ba miyə n'guna dum kən wʊna rəna a Niiya diiyʊ bərki gate, gən mijəgri kənni toirə ga toiya kum a chi bwi n'guna duməng, n'guna bwetaa miyʊ kə kəmmən wʊna təne mo ohowoo kən wʊnan kən wʊna Niigəra mʊmənte kən fung nən ne kən jəgi təm ka səla kən wʊna bukə bən wuna kən gun tau swier da miyin a kanya muri bən yina mən təm bukə bən yina mən tənɨng bən sotən yəmma bətəbi wʊne ki ya gun a tautən kan swir dəngən bən wutugo tənsweitətta miyʊ a kaiyʊ, bən wutugotəna bə təbi we guna nəngnga dəgən- we guna nəngnga dəgən, we guna tau dəgən merə kinɨng ki kən tall dənɨng bən tau jənni jauri wʊ bən nəng, ngai ki bən mwa kərang ki mwan bən sauki bən sau, ban sau mwan də miyən əbn mək boni nyəka dautən gəri ki kənən tau jautang bʊkə bənən tau jaunang nən mwarmən ki wunne kika tau yomba gəm. Wʊba diya kante na kʊ fulla kanti yəng ki ka tau yom madii wʊba dəyasei ki ka tau yomma dii a sagʊ məma bən dii sei nən dii nən ju swer bə nən jʊsweir nən gu bənən be bənən gərməna rəyang ki kənən kabiya sweir bənnən kwabiya sweir bə ki fulla ba ro wa sweiri gu tang abe a bwiki nən nuiyara bwi yamiyʊ ki kəmmən kəmmari mo ka dautən we n'wʊlgawe bwi nan be a kaita miyʊ bən be kai biu gərmən ka dəkgai sweir wʊki bell tau bənnəngng jənni jauri bənən jau jənni jauri merə bətəm ba miyom bʊkə bənən jau jənni jauri ən kum kamaa bənnən chi nən bar taa di bərki ka dautən we wuni ki ba chi- chi bautadii wunne a ku bwi rə bətəmba gəm a nuru nʊte nən bare taadi bukə bənən mwar mənɨng ki wʊni dʊmini ki. Nən fauki kənən chi nən nɨngnga nyinirʊ wani no kojiiyʊ kənnən wʊna kən kung nən nɨn rə təm silanəm kə nən chillan kən ngaki n'fung nən nɨn a wai kowe mənni kar nga kən fung nən mɨn kənən chilla nən fau no nən dəndai tolən nor fung nənnɨn a mura kum nən fau no nən dəddai nən daa dum a bʊkə bənən nəngnga nyim nwom, yinki kowune bwe, kən nyire kə mɨsare, kə dəmre nyini rʊwam nən nəgnga nəngng wʊnijii a sunitaa bətə biyʊ nən nəngnga wunijii a kəmta bətə biyu nən nəngnga wʊnijii no wunne be a dəm na məsa bəri korə silai bwe ba dəmbi ba dəm ba məsatən na bətəm ba gəm kə rə silai bwe ba dəmbi ba dəm a məsatəna bətəm bagəm rə kəkgang bwe bəmtənna nəbba gəmmii wbe bəmtənna nee tən tee ba mɨsa jiinya wʊ kawi bwe bəmtənna nee bwe bari bə bəmtəna teeki ba mɨsajii tee nəngnga ri bwe chʊwi bəmtəna neeki ba mɨsajii nya nee nəngngari n'bənge. Nəngnga tənne nyəng ke abətəm jiiya dəm rə moriyʊ jii nəngnga rə moriyʊ berəko berə rəyʊ berə rə kum nən fare no nən dəgi nən nəngnga nyini rʊwani nən nʊng jutə nyang bətənbambe nən nungre taata kojiiyʊ bo a fulla kwan bənən nəngnga nyəngkə ki kowune ka chii kowʊne ki ka dəgire wʊba dagi yʊ ba daa dummii bərkə jira kən sʊwe mo wʊ fare go gə nii dummii gʊ ba sʊwe go gə faugo gə daa dum kikə nən nəngnga nyini rʊwani wʊba chi badaa dummii ki kika daa dum wʊba sʊwe go o'o.